إذا القدوة غزاونا <hesitation> الكائنات الفضائية، وانا نعود <hesitation> بطل خارق، عندي قوة. مثلا كيما سوبرمان اللي يعود عدو <hesitation> القوة الخارقة، والسرعة. لازم <hesitation> نبدا <hesitation> بالمركبة الأم نتاعهم، اللي تعود هي اللي <hesitation> يخرجو منها الكائنة الفضائية، نبدأ بيها هي اللولة نركز عليها، لأنو كي تسقط هي، يسقطو معها لوخرين سهلين المركبة الفضائيين الأخرين هم الساهلين.